Haya e wakkati sottere hen, wakkatiiji tawan kulle kurɗe weltare a catuɗo fa ɗo hattata, ɗundu aɗa wawi miilaade. Ɗee kulle hono mun kaa timmataa, ŋottataa du. Sottere, haala muuɗun ana heewi.